عشان <hesitation> أسلج البيضة أول شي أحط البيضة في ميي بارد في جدر صغير، بعدين أحط الجدر على النار وأخليه يغلي، لمان يبدان يغلي أجلل له النار وأخليه يغلي لعشر دجايج، بعدين أشيله وأخليه يبرد.